Mara ntandikira ha masa, ngarukira hamakumi ataano. Haro emu, ebiri, esatu, eina, etano, mukaga, musanju, munana mwenda ekumi, ekumi ne'mu, ekumi ne'biri ekumi naisatu, ekumi naina, ekumi naitano, ekumi namukaga, ekumi namusanju, ekumi namunana, ekumi namwenda, abiri, abiri nemu, abiri neibiri, abiri neisatu, abiri naina, abiri neitaanu, abiri namukaga, abiri namusanju, abiri namunana, abiri namwenda, asatu, asatu nemu, asatu ne'biri, asatu ne'esatu, asatu neina, asatu neitaano, asatu namukaga, asatu namusanju, asatu na'munana, asatu namwenda, ana, ana ne'mu, ana'nebiri, ana'nesatu, ana'neina, ana ne'taano, ana'namukaaga, ana'namusanju, ana na'munana, ana na'mwenda, atano, <hesitation> nizezo mbazire kutandika ha north mpaka hamakumi nataano.